Teo rovi raes, a taba to kahi rake noman tea va mahaka bona nahu bona, a overe. A pespara taba to kahi paku noman, kana ruene va matatopo a manihu taba, garahu a komana sopene, ean pa vatahavi vamataa eve, ean pa gono a raes, koma hovo eve tea sopene, garuhu, garuhu eve bona ruene vai a tahavi, ean repa koma tavus nia maa paru vai to tei nana komana raes bona, ean pa garuhu habana e bona vabuaku a taem, murinae ean pa koma habana nia ruene ean pa pos e ovore. Pos a ovore ean pa vahio eve teo sura. Okay be kavara, be gonono ean pa dora o sura repa raka. Murinae ean pa gono vakavara ean pa ann o ovi raes. Bara tea vagogono a raes, ean na ante koa mon tea gono ma, kana ruene ean pa garuhu eve, garuhu a raes bean va matatopo amamihu taba vatea nahu nahu. Garahu vakavara ean pa koma tavus nia ruene vai a paru ean pa koma nia A ruene vai a tahavi, tea nahu vamata vaha bana eve, ean pa vatei nao a tabae to ante nana tea va nin vamata bona, a taba ann. Murinae, ean pa paku o suraa, ean pa vahio a nahu tebona. Be mahaka, be raka batana, ean pa dora bana sura, ean pa vahio tavus mai eve re raka bona si taem ean repa be raka vakavara ean repa gono takun a nahu, vatei ean repa gono takun a nahu, vatei ean repa gono takun a nahu, vatei ean pa kana, ean pa ann me bona tabae to pa matatopo vaan to kahi ann mi noman. Tea nahu a <hesitation> "fried rice". Ean kaho gono ve a raes ae a taba to kahi rake noman tea paku va tavusm eve. Ean kahn gono ve a raes, ean pa gono o 'sauce', 'cooking oil' ean pa pate vatei riori. Nahu momohu a raes, ge ean na ante nom tea vahihiva eve tea, pahena vahihiva koa minae bona 'oil'. Eve he bean vagonono roho a raes, ean pa kana tavus nieve tea peha baoro, ean na ante nom tea, ean tea peha baoro, ean na ante nom tea ean pa verete eve gono 'sauce' ean pa koma pahana, verete va mataa rakaha eve, ean repa vatei pete nao o to hum 'cooking oil'. Okay ean pa vahio vaha bana koai teo sura. Ean pa vahio eve teo sura, ean repa taneo tea verete eve. Beo sura kikis sana nana ean toro va ante bata nom o sura. Verete, verete nao, tara tabae to ante vakis noman tea vatei komana sopene bona ean repa vamahaka eve. Be mahaka vakavara ean pa kae eve. Be mahaka vakavara ean pa kae ean pa kana bana kia ta inu teie bean pa paku kibona bene teie, ean repa ann.